Moolu ka wo fo le a buka ke, i te a te kee noo la, feŋo niŋ i ye a je i ko saama n be ñiŋ kela, a loŋ ko mansa tallaa ye a pereepaaree le fo a ye i bandii